<noise> nuŋ tanghe kani nee, ni yoŋ gong, kung uŋ lukka nin yole gonghi, ti tii ni piɓi lua, niŋ pip lua ni bale yuvet lo lue, nin taka nuŋ baltumi, ni ɓura baltumi ni koleŋ de, baltum ɗwi ni yilli ten gbalit ni kolen da baltum, nin ko gbalit ni yilli dee ni kole voro kakwe ni lama she idan in voro kakwe in nungshugong baltum ɗwi nunu ni tere ni bati jet, ni fabi ba nungshugong baltum shwa, ni piliten tem tem yo gonghi ni bala lo lue ni kole men dee, voro kanin kona me meen firi, ni ɗee ten mol ni jawe nin kole moli, molin in mad in ɗwi ni yilli ten molko ni kole, voro kanin kole mol kakwe in moli, in firi nunu nin takale lua bi firi in firi ti kanak nunu, ni yilli ten kaɓut ni beren dee nin bere kaɓut ni marteŋ mere gong nin mere gong, gong ɗwi, nin ere nunu lishe daba gonghi ɗwi nunu, na baten na pilten temi na ben shwa, na kpaka na pilten temet na kpakale, mee kon she kana bee tine nwa temetɗi na kpaka, ɗee kon she, ɗee kwe kwen kani barkare gonghi, niŋ barka gonghi ni ɗe ki ka liɓe ni banan da ɗee kelmi ni banan tii na, voro kakwe urin tang ten gonghi kwen nuŋ kan tanghe ti vere, urin shimi teen kalau, voro kani baam nuŋ tanghe ni balem memol jeɗi, memoli me moɗo kani gboɓe urin nyo kwen nuŋ kan shili kalau ti vere kang. <noise>